हांव दिसाक कमीच एक वर तरी जेवता किद्याक मुणचें हांव जेवण बोरें। बाशें बारिक चेवता जे जीरपाक मदत कर्ता, एका हाफ्त्यान हांव सोय सात वोरां जेवपाक घालेता आसतलो।